Aah! De fa a- fomba ahatafaboaky ny olombelo ho velo aloha de fa tsy maintsy hoe nisy sambo bevata zany, olo- tokantragno regny zany lasa n- ni- nisolo sambo aby igny, soloa sambo kiraidraiky aby de fa agnabo sambo olo aby miaina aloha, de fa samby egny zany sambo avao ro ipetrahan'olo.